Oc titzohtzonpelevi ticuanih solamente pahtli para tehcquixteles tzompileh. Tla camo totlaliliah Inon mescol para macamo titzonpilivican. Tlocamo, totlalilia vapurob para tiopechoh para totzontecon, nochi Inon, para toyecahtzol, totlahtlaliliah vaporu para matechquixtilih tzompilih porque ticohconih pahtli noyiuqui para macuali tiyecoh, tlacamo icseguiros nochi Inon tzinpili, nochih uo amo tipahtisqueh. Ocachi cualih ohcon tochiuiliah topahtlaliliah nochi ca, tlacamo ca romero noyiuqui, itposoniah, ticnicuih para macuali tosintifico.